Aayi la dagi baasi woo n leni nɛreba. Baasi basɛba bo me, ba kɔ'ɔm dɛna la batooro. Babana la fu nɔŋɛ fu iŋɛ ba se'em se'em woo, ba ka leni nɛra gee baasi ba sɛba n boi lɛna nɛreba. Ba zo'e zo'e la de la solemiisi baasi n de ba. Sɛba ti ba kɔ'ɔm mina <hesitation> gee train ba ti ba lɛna nɛreba, bana ka daanɛ nɛreba. Dee fu san nyɛ basesi n de wuu tumam Africa so'olum baasi wa la, ba san nyɛ, ba iŋɛ sɛla woo ba ka iŋɛ woo ba wan bɔta ti ba daam ba. Ba zo'e zo'e mi yese la kom zuo, a yima boi mɛ a daana la ka biseri e. fu san tara baa ti a ka dita bulika gee gee la zaanuurɛ ma'a ti a dita fu wan nyɛ ri sunsunyiisum zuo ba lɛna nɛreba. Bala ma zi'an, la dagi baa woo n boi nɛreba yɛla bii la dagi baa woo n lɛni nɛreba. Baasi sisesi boi me si tu mi paa, ti baasi ba sɛba mi bɔna mi bɔta nɛreba yɛla.